Na nka kuu lo iyo orre te iyo nka na kijleso, te lujua nachivi-iniso ye lo jnu nalo ni kijleso, a nalo ña ni kijleso te livi ye naá lo ja'ai lo ɨka welta te kú kajlaso kuuso, te ye naá ni lakua'a nkaso lo livi jna'aso ojna lo nachivi-iniso naá, te ko xi ni iniso lo wa'a nka lo ɨka welta te kavi-ini wa'aso ɨ́ɨ́n ye lo kijleso naá, te ye na nka xindeña'a orre lo lujua lo jna'aso naá. Ijña ta'vi nchi iyandiuxi vijna á ye na kala kuedadoña'ai, na kunde'yaña'ai nduu kivi vijna á, i'i ta la'a nana ncha'a, ta livi vivií na kunde'ya ña'ai, na inokava kivi vijna á, xi melii nuu nda'añu naá ijña wa'anchi, meeli nka liñu lo ijñata'vi ña'anchi, lo vivií na kunde'ya ña'añu, lujua naá te livi kuja'nu-ininchi meeli nuu nda'a li nkañu naá lo kuja'nu-ininchiye kala kuedadoña'añu.